Amun ulun tu ketuju banar lawan mandai, jadi mandai tu dari buah tiwadak tiwadak tu yang kita kawa makan tu selain dari buah nya itu biji nya kawa jua disang <hesitation> lain disanga dijarang habis tu kulit nya tu kawa dikuyak lah habis tu disanga lawan garam bari lawan bawang- bawangan, dibari lawan lombok lagi, tu biasanya kawa dimakan dengan nasi. Jadi ulun paling suka mandai harganya kenapa mahal karna ulun perantauan di jawa jadi harganya terbilang mahal itu sekitar amun kita di banjar tu kawa nukar <hesitation> ibaratnya sebiji sepuluh ribu lima belas ribu waktu dibanjar kalau di jawa ni bisa sampai enam puluh ribu ulun suah nukar, itu memang larang banar bagi ulun karna mungkin ngalih itu kan dikirim nya dari kalimantan lah mungkin karna itu makanan khas sana, jadi <hesitation> bagi ulun tu ngalih dan larang harganya karna memperoleh <hesitation> dapatnya tu ngalih banar disini. <hesitation> mandai tu sebenarnya kalo buahnya bisa dijadikan ini <hesitation> kaya jalabia- jalabia tiwadak na itu, makanan yang diolah pakai <hesitation> galapung, gula, garam tu kena disanga habis tu apalagi yo lah ini iwak karing mungkin- iwak karing tu ngalih banar disini kalo iwak karing tuh kalo disana iwak karing nya tuh iwak tenggiri amun di jawa ni ada yang sama tapi kurang tau pang jenis ikannya apa lebih ke ikan jambal penyebutannya amun disini.